अब गर्मी मौषम आइलागल हे जब बहुत जेदा घाम बढजिता तउ हम्रे अपन शरिर ओहके ठण्डबाइकमारे पंखा तरे बैठ्ती । पंखा हमके हवा देहता आउ हम्मर शरिर ठण्ड हुइता । पंखा तमाम मेरके रहतियाँ जस्ते तेबुल फ्यान होइल या सिलिङ्ग पंखा होइल । अइस्तहिं करके हाथेले बनाइल हाथे पंखा होइल । हाथे पंखा चाहिं हम्मर गाउँ घरमे उन आउ कपडा लैके बनाइल रहता आउर हम्रे ओहके हाथ लैके हँउक्बो तउ उ हवा देहता । अइस। तहिं करके टेबुल पंखा आउ सिलिङ्ग पंखा चाहिं बिधुत लैके चल्तियाँ । जब यमने बिधुत जुड्बो ते यमने मोटर रहता, मोटर घुम्ता तउ यमने पंखा लागल रहता पंखा जब घुम्ता ते उ हवा देहता आउ हम्मर शरिर ओहके ठण्डी महसुस हुइता ।